मोहके लगता सक्कु कैसा जानबर भरिन आँखि रहत होइ । अइसने करके छोट छोट किरा किरमिला भरिन फेकुन आँखि रहत होइ कैसा लगता मुल कुइ जानबर भरिन, किरा किरमिला भरिन आँखि हमरे देखे सिक्ति । कुइ किरा किरमिला भरिन आँखि हमरे खालि आँखि लैके नाइ देखे सिक्ति । चहे जा जैसन हुइलेति फेक जिबित प्राणीभर आँखि जरुर फेक रहत होइ कैसा मोहके लगता । आँखि नाइ रहत तौ ओइने अपन जिबन गुजारा कैसे चलैतें कहना मेरके अनुमान करे सिक्जिता । यदि कुइ खाइ परल, कुइ चिज खाइ परल, यहँर उहँर जाइ परल, अपने प्रजातिभरिन संघ बातचित करे परल । यि आउ अइसन तमान कामके तहनि जिबित प्राणीभरिन आँखि जरुर चाहत होइ कहना हमरे सोंचे सिक्ति, अनुमान लगाइ सिक्ति ।